Ngumbe iivhi mweni kabithe kwathababu hata ifungiwe nyumba ukacha tafugha kwaichwa njoo ukamiecha ukamkaho bwanga hata ukairughuha yairima icha nyuma yapfuro kole ikebwang’a ukashigha ikuvarie yakwivaria kole kwaipfungie yakaivaria mpaka ifuke kana ireke maana luvaha ichiichii kabila hata kole iraighute yafugha kwa maanya ku ithanya ilighiyo kiho kolea hata vanalie ukavaria vaghuduka mara vakagheada vakaduka mara machache vakakumbucaho yayo iighute, mweni akacha ndie akamicha akiekava lu hodi kana kaiva kiraghenyi kwaichwa tafugha ngoo, njumbeti tiighuteto mana mweni andecha hata mfirweichinga ichighira huzuni sanankwashigha iichinja yaghira huzuni sana mira kwaku ni mweni yavika ia yaikihua itie du mpaka ivilwe mbai ichichwe ng’umbe iichi niweni kabitha na kila kitendo kwa hira ikiboni na ukaivushudia ukashigha ivuka kole nkwashigha ivuka yacha nyuma mpaka ikuivarie. Hata marina nazi chii marina ukaiilagha nawedi nawedi yacha kwa maana vakavera nachikama luvaha kwairughia kole ukailagha nawedi nawedi yavukia kabitha yarichi lia mwana wakwe kwa kama ihohena ikana yavwia mpaka kwia handu ive kei bathi henaikyo ng’umbe iichi mweni kabitha naacha mudu there mweni yairikiayo yaaritha ituna akacha mudu nighenyi yamtuna thari ariche maana yairima inkara henaikyo ng’umbe iichi mweri kabitha. Maana akacha mdu nghenyi yatia chwi lakini kache mdu mweni andecha na mburi kwio kwio, mbari nayo ighire marina uakiilagha rina yafugha kana hata ukadu ukaikaaho bwang’a kwaichwa ntafugha mee mee iho tamanya mweni achecha naukativushulia takwivaria. Tuakivaria kabitha mpaka handu nkwaghenda. Thari utivwighere upfunge henaikyo ng’umbe na mburi tiichi veeni kabitha ni vanyama vaichi veni kuiva niveni vavavikie. Na hata, hata lino ata mali nahiichihida kwahitho valina nawedi nawedi nawedi yacha. Kolue kwa mfano wakaweiva sukama, luwahaa kwai- kwailihuda kwele kingomenyi ukathina nawedi nawedi na- na yavukia yavukia kabitha. Yavukia kwaicha na mwana wakwe kwaghe kulea mwana kwa kama. Haya na mweni, namweni huya ghauya gha mkae huya kwavia kwavia photokia kiagh- halughete basi. Naikyo ng'ombe ichii mweni kabitha na akacha thelewa mndu thelemweni yabwibwikia yeo na amnae mthuna. Akacha mndu mghenyi yamtuna, hali alichi lakini kafanya mchezo hathima ikawa thana. Mira ikyo nikuni- ng'ombe iichi mweni kabitha kabitha na kwacha ukacharuka kebiogo kacha mndu mghenji yatia kindu. Lakini kacha mndu- mumlanimu mwedi kabithaa mweni mundeo yafugha kwakia kia mooo mooo kwamenya ha! ni mwenya andecha. Na mburi kwio kwio, mburi nae uthighira marina ukhaigha kazina ukacha luka ighaigha yafugha. Kana hata ukachaluka vikao bwang'a kwaikya safurafo meee meee kwaikya mwenye, uthama ni mwenye andicha. Na ukathirughulia thakuivaria, thakuvaria kabitha mpaka handu kwaweka hauwi ndio ufughe. Mira ikyo ni kumng'ombeza mburi thichivedi kabithaa ni vani yava vaichi venywi, kwamba iwe niuveni va- va- vavawikie vavachi badisha